<hesitation> والله ما بعرف لكن اتوقع إيه، لازم نشارك الشباب <hesitation> بالأمور السياسية لأنه اتوقع يعني أنا ما بعرف إنه هذي الشغلة رح <hesitation> تبني شخصيتهم تخليهم قادة المستقبل ناجحين. تكون عندهم الخلفية السياسية اللي تخليهم ياخدوا قرارات ناجحة.